Esum, erig esum e-sum-m, n-sum, n-kak ngun, n-kpet o-fak. Nong n-fak a-no, n-fak-feb-eeh, mkpang n-ok mpang, nkak ewa ejame, n-kak nkon, mbie n-garie. Ekot-m, n-kak bi-yu, m-b-ie bi-gume, asu rie na ako-rim, n-kak nji eko-rim nkak ka ebhin meh na m-kpi ebhin-ni-channe. Nkok n-kui erig e-nok esi, n-kut erig e-nok esi, nkare anne a-kut, n-tip asang n-nok n-tip asang, nko a-righi m-bup n-tam ka oso. Bi-kua bi-jak erig esi ka nyam-oso nyi a-fua bi yu, nfiu. Ehbin ejame. Nsum nkak egume nji abhinga-ano se assure nkak ka oyoe ebhin nne etat, chang yor abeha, nsum nkak nee etat chang yor abe ha. Nkok ebhe feb, nyam-oso asi ebek-ebek mgut mba gurie ka ebhin ejame nji nne asik. Nok eku-wen-dinghi me se eku-we. Egume na ekurim, nki sum nkak egume nfangha-asum-o, eyaghe egume, nta-bi-o, kpe-njen kpe-njen-o mbe-o-be, me na nkpi ebhin-ni channe nne tat asik na akpi nji me na nkpi nji me-ating. Nn-ju-ga-ju-ga yor a-juk a-ju a-ji na mbi. Nji mkpu ghe mgut emeh. A ka ju-o mkpughe mgut nkan mba gurie. Nkon, me na mbehe nkon. Nyam-oso asi m-bup nkon, nji m-bup, mgut nyi-feb n-ki ka mfin ehnigisa m-but nyi feb, n-ji-su nyi ka ayip, m-ba ba-an-n n-chi be ndik. Nkon a-meh.